ആപിനഥ് പൂധ് അപുദര്പന് <hesitation> പഏഹ്ഥ। ഗുലബി മല്ലിഗേ ദുന്ദുമല്ലിഗേ പരിജഥ മന്ജതിപു। കമലഥേ ബൈയമല്ലിഗേ സേവന്ഥിഗേ കദുസേവന്ഥിഗേ। ദേവക്കനഗിലേ നഗക്കേസര അബ്ബോലിഗേ ധാകന। കസന ഗോന്ദേപു സമ്പഗേ ഗേന്ദ സമ്പഗേ സുര്യകന്തി। തമരേ സന്കപു ഏക്കദപു ദേരേപു നൈദിലേ ഥുമ്ബേപു। കരവീരപു കാത് കരവീരപു രത്രേദരനി। നിത്യപ്രു ബ്രഹ്മ തമരേ കേപുലപു।